Su jatainida kuu in tika, in tikua ntiki, in ja ku tikua jajaa, in tika, tikua, in guayaba katudaa, tikua ntiki, yukani ku jata´ainida.